Ang tabukswk joratwui kaitham sohor o tongkha. O sohor rok wngkha agartala barackpore tei chennai. Agartla sohor khe chini hatai ni kaisa jaga tei oro o ang ani nogni borok rok bai tongo. Barackpore khe west bengal ni kaisa tei o jagani kaisa college o ang khwlaikha. O college o ang egaroh tal ni bagwui kaam khlaikha tei aro o ang tongkha. Aboni ulo ang chennai ni kaisa college o sewui thangkha. Chennai khe tamil nadu ni kaisa jaga tei aro o ang kiasa bisi ni bagwui kaam khlaikha tei tongkha.